<hesitation> Iho este induu dukutu yuku ndekutu taka este yukuni yuku uku este ndeku nduchi hatuku nakuxhia, anutu chí kendavatu este vajuina inutu kendavatu chionre ñenru ndukuru induu, onre njuninru kertuu ho onré ñeta ka'a té ñuxhunjuchi uñita ketu njoño induchí chiñete ndukutu, chiatuu ñanite ye'e indutu ndonoe este nijuina ino'o taka induu, eñaña onré iñindo ñaña chi yeye yetuu junro chiñenró entandaro yechete chunro chí njuñiro janirtu ñenru kuntartu kutu chí ñenró atuu iin ndarnitu yee inotu vi'í, ha inituu a onré inirtu nichi nai ininró nanchi ndarchi duu tontonro atungai xentadanró agunga denjuña nduni ñaña eye este nijuina, ino'o chinadanro yei yetechunru chiñenro ye'e njuñinru janir pero atuu jana ninró narnite ye'e hinii njuina inirno tenichi ho taka chún taka este chún taka atuu na'a este kuer njuniru jarni tuchí. Este <hesitation> koni nuu njuñi nduu okoni este atuna, este kuejuneru karnitu iho este taka <hesitation> este, kanuu tortuga koni este no njunitu koni katutu ha koni yeñondeto nundute atuna nda'a taka este dojo nani, iho pato onré eyekoni atundadatu kuenjuina hiko ikapatu atuu este atu no ino'o, tuu atu kue njuina kutu kue ste njuninró jono jononrona jono nduxhi atuu na'a ajoni nujuu ñituu atuñaratu.